Uvundilimwana uvundisomile ilyakwanza ndandyanukulike ukusoma, koo, uku- mama nati ndibyake kusyule kwere ibahati nandyanukwa, kwahiyo ikindyaka kumama naswime kunyumba atiabyaka kusyule, ndiseka pu- munzile sehemu moja jikwilangwa pakibindi ndiseva ndidemule idaftari, taaka ndikwingira mwinyasi mmatsobela ikasyule, ibeki ndivikira ndivikira amasebele akamu akana niniliu akamu- akasyule. Denyama amasebele ndiisya akasyule ndinyanya mwinyasi tuilya najango, kunasiku umda ukwa sasita kwakuja kunyumba kuisya najune ndipape ibeki ndiuja kunyumba. Nasike kunyumba ndilya ikyakurya, ndikitsikira kunyumba ine isiku moja iji? ndikaetse amasebele ndikahasaka kunyumba ndikasaka ndikamuka ududa, nda- ubaba akakavone kumbotsa mbonoke kira masebele, nukukira idaftari ndihata haa! idaftari atie umwalimu tukusanye amasebele utaulileku nditye, amasenbele tolile mzikita, kaumile kunditinyake vakapakie mtuha kakue, atie ahaa! sawa. Wataama aaha! <noise> achu ubaba sawa haya pambele kulini nalingi ubaba ikwilangwa kusyule, eehe feki nubili kusyu- ku- kuumwana uvako nkwisa kusyule, akata sawa ngoja bi- usisaka wofisi. Umwana uvako nikwisa kusyuule isajere niwiki javiri uvule nitarifa nyingi numwana uvako, atie une kirasiku ndikunda kirasiku yaani ninokwe isyule, <noise> ehee ukundesipaka ndapatie ndyandi kusindisa ipaka sehemu furani eehe ni- mbona nahisika umwene naseka kunyumba ityati umwene aaha! <noise> kusyule ururune vitove isiboko une nukuhusoma sijui nini, amambo moluswa atie ubaba sasa, ukutengulile isaiji, ngoja jondikukomesa afu wisovevu. Une ndihava nandisike tena kusyule ndimwinyasi, haya, jeske isiku, umwalimu mkuu akatuvona ikenda nipikipiki mubarabara akatuvona avia atuvwene, akapaki ipikipiki atengula ukukunda, akakote umwene isilatu sikadumu ukwetu twinyira natwibate, akata sasa unyedawa itsianye ngoja tari jondilonda avana sulevajinyo vavibade. Aisiku ijingi ijakuanza jikendilevo akava natwibite isiku ijavili, kumba atuwe nuputwijovi akalonda avakaka ija, wakati avaitse vatwi vati vakitsa kutwibata vaji vajwibite undekata anhaa sasa unye simwisira kutwibatire lijumwidaba. Haya vakatwibata vakatuleka kusyule kwamwalimu mkuu ukutsisika kwamwalimu mkuu! ukutuvusu umwarimu mkuu eehe, ponisaje namkwisa kusyule afu babaje babako tumwilangire tutie tumbuse kikinawisa wakusyule <noise> uve <noise> ukunyumba wita ndiseka kusyule <noise> unasike kusyo- kusyule naukwingira mwidarasaa ukinding'anywa witse syule nujimanyire. Ndetienyaka, atie umwalimu mkuu ngojele lije ndikuvakomesa ahata uvisibo kwahamsini hamsini lakini natwakome, atauvili isiboko tukaheka tena tukabia mwinyase ukubea mwinyase twatamile karibu inyaka ama- amasa kani ukuma satano ipaka sakumi tukasika kwinyasi tule- tudwade ukubea kunyumba, tudwade ukubea kusyule jitubea ndavu, urafiki yangu akati umwene tubea kuvya kum- kuv- kumyavavo kuvema <noise> tukabie ukusisi kuhu <noise> tukataama tukatereka tukarya tukarya isyinu sijikujikuna spiili. <noise> Tukabia kumyavo tulie <noise> tukingira wigona mwinyasi <noise> pali likobehe hivyo, <noise> koovaa <noise> kukyanya pasikopie <noise> kokovie wita nyung'umba tukwijingilila mula tukakona <noise> pavusiku <noise> vakaanza ukutulonda inoapa, <noise> avitulonda avasasi navava mwalimu vikutulonda aya. Avasasi vakalo- vakabia kusyule kudova isyule jivatange ukutulonda uve vakalondi ipa vakatwibata vavia vatwibite, twakilivuka kunyumba, vosasaka kunyumba, <noise> utwabie kusyule ukusi sawa wusyule, <noise> vikutu vosa kunyumba mnyanyasika tukata amuna. <noise> Uvebako kukutova amuna <noise> uve umbabako kaa achiumwene une ubaba naihono iviratu, une ukusoma nandinokwa ingunuve ndikati une, une ukusoma ndinokiluma umwali mkuu yaiha ihali itove, atie sasa ukutengule isaje ndikuvatengenesa ndikuvatenganisya amadarasa. Ujungi ive lyakwanza ujungi ive ilyaviri ndekatunenya katava nalutengasya jitutoloka kavele vule, vatovile isiboko nifaini juwa avasasi vakaomba kwasabu tulinda mwinyasi afu avene navufwatirila, vakaomba tukatame isiko ijakwanza, ijavili, jadatu tena tukaeka kusyule nutwavoneka karibu umwesi ukukitama mwinyasi kunyumba natwivuja kusyule natwiluta, atie ubaba isaiji ine neni nditilili isaje ndisilamuana, haya tutamile aaha! taie ubaba isaje ngoja kwanza tutengule ukulonda maana twesa tutesa kumwana ndimwinyasi alimwinyasi kumbe, asue miaka. Vakatengure ukulonda londa londa navatupate, ukwisa kutuvona isiku iji, avene umwana ui- imwene ikungibwije ijanani jilinda kamasebele ukosyamba, ilekera ikykurya, <noise> wotuvizile ipyaekire umwene apyavikire ikyakurya kila twipoka kubwa twilya nupaunzena. Afutuja akoe ukuvinyasi tena twikona pausiko utena velevule. Tutaama ipaka yaani ihee! ipaka akomile jumwene, akata sasa isaiji ndikunga kiimbo une ndikikijuvila mmasebele. Aviejo vyesi ukimoja iji pakatwibata avatwibite tatovili ipaka utisaka kushule utisaka kusyule akati ukwane, ukutengulile isaiji. Unavona unwekile pasyulapa, kunyumba uleke ukung'ara, ujakaki, uleke ukuvoneka kukabisa, mumiakanu mudehata sana. Ndiseke kusyule tutamile isiku ijakwanza, ijavili umwalimu ukwakanzuhira, nakava nikunokwa kwani ndilinda mwinyasi nditie sawa uvatunzukire, une kundijali ikuni nokune nditimize, uwe kutunoko tuwisaka amasebeli daftari tukataaka tukatama! mwinyasi tutama mwinyasi. Amasebele kutwilya amajiku wita ngedere yaani twiva sio tulivandu, twitema amasebele tuilya, twitema amasebele twilya tunavone, umwalimu uju akatu- zili kusyule isana tudenye mitsebele tedenya tutakanya wita ngedere. Tunataka afoe tukedilida mwinyasi umwalimu umwalimu apikenda ivona amasebele kadenyule jivusa kuwanilino wakati itu- umwene akekusyula vanasili wakekusyule juumbusu uvili, napali vakumbutse tutamile aaha! pambele lino avajitu vikwingira ilyadatu uwe tukwingira ili- ndoinabidi twingire ilyadatu. Uju uli inabidi ilyavili une ilyadatu, natwingire, vakatwibata. Vakata sasa ukutengule isaizi inabidi kukiliuka kusyule, tukuvarudisa, nuvapyavatu vavye vaturudise une ndikava ilyaviri, ujangu ahava ilyakwanza tukasoma pala ndojekava jumla tukasoma. Ipana kilavu tumalile ilyasaba ila vurafiki gweleve levule twiinyira kusyule kunangisine isyasyule, umwalimu mkuu anatutove tunange ukuwofisi ukwamwene tubasule amovo basi. Kuise uvusisidi ukulutu umwarimu mkuu akatsovela tuu, uvutwisomise saiji adi uvutwisike lyasaba ita, bado namwelekire ukulinda mwinyasi tutie aisajisaji tuvivava isajina tunoko uhulinda mwinyasi. Twisoma tusomile tumalile tumalile ukufauru aaha! tukilekera utina kusyule natunokwa tulinda mwinyasi, atie ubaba asasi dawe ijavo unavo nufawili ndikakuvike kubwe nditie sawa, akambikile kubwende nditamile iwiki moja. Ndikireki- ndikerekere kira kinu kuu kune ndikiumile, ndive ndiumile ndikanyira ndikabia kumbeiva paka nuisaija nandisomite.